الا غنبني مستعمرة فالمريخ فاكيد غادي ناخد معايا الاب ديالي و الام ديالي و الزوج ديالي و البنات ديالي و الاولاد ديالي غيكون العدد ديالنا بالمجموع خمسة لانهم اقرب الاشخاص ليا و منقدرش نعيش بلا بيهم